Omusaija kuswera abakazi baingi kirumu obulemeezi bw'okutamarwa kutabahikyaho ebibakwetaaga nk'ebyokulya n'obujunaanizibwa obundi baitu oburungi bwakyo nkikukoonyera kugamba ngu noso kuhuumurra hanu obu okuba kuli haroho orugendo ruraihireho rundi obujwahi

Obutumwa obu ndukunsobora kuha abaisiki aba abakutwa enda bakyali bato nukwo kwetantara obusiihani

Abeebembezi beeta abantu babamanyisa nkooku tusobora kulinda obuyonjo rundi nk'okulima ebiina bya kasasiro rundi kulima enguude rundi kuyonja kwombeka amaju rundi obutandaaro n'ebyolooni kurora ngu obuyonjo bwayanguhirwa kulindwa kurungi

Ntakabyamire nyara ekitabu kyange mara kwara ekitabu kyange nkisemeza kurungi naaba nyoga nyesiisiriza nteeza amaju nsaba mara ngenda mbyama

Ebikoosi ebibi nibisobora kusiisa okwega kw'omwana obu naalema kwikara naasoma kandi naateekerezaaho n'ebi bamwegeseze

Omuntu owaabiihabiihirwe ayeehurra kubi muno hanyuma y'okwetegereza amazima g'ekintu kandi rukimugambiire amubiihabiihire ataine nsonga yoona habwaki amubiihabiihire habwokuba ekintu eki kitalibaniza mu bwomeezi bw'omuntu obu okuba nookora ebintu byawe ebya buli kiro

Ntusobora kwegesa abaana eby'obuhangwa bwaitu obu nutubeegesa enkura ey'omuntu n'empindahinduka y'obuhangwa bw'omuntu

Kikuru muno kukeehya ha sukaali ei turukunywa habwokuba twetegereze ngu emibazi n'ebintu ebindi ebi bakugikozesa tibiri birungi ha bwomeezi bwaitu kukira muno nitwekambisibwa ngu tukozese sukaali ey'obuhangwa nakukira muno kwetantara oburwaire

Omu bwire bwa nyenkyakara obu mara kwimuka nyeteekaniza naaba ha maiso nsinga amaino mara kusinga amaino ndoraho haraaba haroho ekyanyenkya mbanza nkirya rundi nkikwata mmara nyeyinganiza njwara nsimbura nduga muka

Kintu kikuru muno kuganikiza abaana bato baitu enganikyo habwokuba nzibeegesa eby'obuhangwa n'emirwa ey'ekinyaira batatwairwe twairwe n'enkora ensyaka rundi emiringo egyo enyakwizire eya tekinorogiya

Ha mpero ya wiiki nkira kukoraho emirimo ey'omu ka kandi ngenda ha iramizo okusaba

Kintu kikuru muno kwega habwo ha by'obuhangwa rundi ha mahanga gaitu habwokuba nikitwegesa emibeere y'omu nsi n'emibeere n'abantu habwokuba nooba noomanya omuntu ati n'ati nja kwikara nawe mu mulingo guti na guti nooyetegereza nk'oku omuntu mutaahi waawe osobora kumutwazaamu

Omu kyaro ky'owaitu obu haba hatagwireyo njura kumara akasumi kaingi tukira kweyuna amaizi ag'ensoro rundi ag'omu bisaaru nugo tukozesa kuseesirra ebirimwa byaitu rundi kukozesa emirimo ya ha ka nk'okucumba kwogya engoye n'ebindi n'ebindi

Abantu abakuru omu byaro byaitu ntusobora kubatamu ekitiinisa kuraba mu kuhurra kurungi ebi bakuba nibaturagira rundi nibatugambira then n'okubainamira then n'okutabacoomera rundi kwesamira haiguru obu okuba noobaza n'omuntu mukuru n'okutabaza ohangalikirwe rundi omwemeriire ha mutwe

Nitusobora kusagika abantu abaine akahuka ka siliimu mu kicweka ky'owaitu obu nitubaha obuhabuzi n'okubahuumuza n'okubagonza

Abaisiki baine kugenda mu isomero nk'aboojo habwokuba ngu nabo amagezi aga aboojo bakwega mu isomero n'abaisiki nabo nigabakoonyera kandi n'ekindi nikibakoonyera kutagya mu ngeso z'orwanju n'okumanya ekicumbi ky'omwisiki kiisana kita n'emyetwalize y'abaana b'obwisiki mu bantu aba buli kiro

Obu mmara kulya eky'ekiro nyimuka ngenda naaba mmara kunaaba nyeyinganiza nyara ekitabu kyange nsinga amaino ng ngenda mbyama

Amasanyarazi obu gaba garugireho ha kyaro ky'owaitu tukira kuhemba eeh omurro rundi tuhemba kando

Omukazi arukwonkya asemeriire kulya ebyokulya ebitasiikasiikire ebyokulya ebikworoberra ebyokulya ebirumu orugabu nk'ebihimba akadoodo n'okunywa muno nk'akasera k'oburo n'otwokulya otukworoberra ebitali by'engumangani

Omuntu owaabiihabiihirwa ayehurra taina ngonzi taina kugonza kandi ekintu eki kibiihiza muno abandi

Kwetantara emibiri yaitu kununka nunka nitusemerra kwoga rundi kunaaba buli kiro emibiri yaitu kujwara engoye zeecumire rundi engoye ezinyakwogeze kurungi nukwe tukakoonyera kulinda emibiri yaitu atanunka nunkire habw'ensonga y'oburofu obukuruga hamu n'ahatali hamu

Abantu ab'omu kicweka kya waitu obu barora omwisiki ajwaire endabada nk'abasaija bakirora tikiri ky'amaani habwokuba buli omu naazijwara nugwo omulembe gwa biro binu

Nitusobora kuleeta obusinge mu kicweka ky'owaitu obu nitukuragana kandi nituramukyangana nitugonzangana nukwo obusinge n'eteeka n'obumu bisobole kwija mu kiikaro ky'owaitu

Nitusobora kurora ngu abagurusi n'abakaikuru baahurra bagonziibwe hamu n'okuteebwamu ekitiinisa omu kicweka ky'owaitu obu nitubaha ebyetaago ebi bakwetaaga kandi bata ntubatamu ekitiinisa

Abaana b'obwisiki mu kicweka kinu nibasanga obulemeezi nk'okutainganizibwa n'abaana b'obwojo rundi kunyigirizibwa rundi kutabatwara nk'omu masomero bakamalirra bataroboiziibweho rundi batasobeziibweho abantu abandi abakuba batakumanya eki bakukora abanyakwine engeso mbi z'ebisimba

Kikuru kuganikiza abaana enganikyo habwokuba nikibeegesa engeso enungi

Kirungi kwegesa ensinganto mu kicweka ky'owaitu ha kahuka ka siliimu nukwe basobole kwetantara rundi kujanjaaza akahuka ka siliimu

Twine kwecuma ebyolooni byaitu rundi amoogero gaitu kurora ngu gaikara gali mayonjo rundi biri biyonjo nturabira mu miringo y'okubyogya rundi n'okubikozesa kurungi tutasiisire nka haiguru yabyo rundi n'okulekamu amaizi aganyakutungiire amarofu

Omu kicw omu kicweka kyange okulima kw'omwani kutumbwire enkurakurana habwokuba omwani nikyo ekirimwa ekikyasingireyo kuleeta entaahya mu mulingo gwa sente ezinyakwiriireyo haiguru kukira ebirimwa ebindi ebi tukuba ntulima mu maka gaitu kandi nigutundwa ha rulengo rw'ihanga

Abantu tutangatangana obulemeezi mu bwire bw'enjura nk'emijurraine ya y'ebisaaru rundi enjura kunaga hansi rundi kusiisa ebirimwa byaitu nk'okunaga hansi em ebitooke bikagwa hansi habw'omuyaga rundi habw'enjura enyingi ey'ihunga ekatuleetereza kufuna enjara mu bwire bw'omu maiso habw'okuburwa ebyokulya

Kintu ky'omugaso muno kugema abaana mu ihanga lyaitu nukwe tusobole kurwanisa endwaire ezirukwita abaana

Omu kulima nyeyambisa ebikwatwa nk'enfuka ekipanga enaijoro suuruuru n'endemu

Omu musiri gwange nkira kubyaramu ebimera nka ebitooke n'ebihimba n'ebinyonga

Abantu b'omu kicweka kyange bakora emirimo nk'obusuubuzi kulima rundi kukora embimbi kurora baatunga sente n'okutunda ebi baba balimire bakabiguza abantu abamu na bamu rundi bakabitwara aheeru bakaihamu sente ezisobora kubakoonyera mu bwire bwabo obwa buli kiro

Omwebembezi aine kuhuliiriza abantu abaarukwebembera habwokuba nubo beenyini abarukumuragirra nambere ensobi eri rundi kiki eki baamukomiire kumuteeka mu bwebembezi rundi kumwoleka ninkaha nambere hasemeriire kugororwa rundi kukorwa kurungi habw'ensonga y'okugamba naaba atakuhikirra kicweka ha kicweka

Ntakarugire omu ka mu bwire bwa nyenkya nyimuka ncumba caayi ndya n'ebyokulya nteekaniza abaana nukwo ngenda ha mirimo yange

Emikura y'abantu baingi neereeta obuzibu mu bantu abanyakuli mu buswere kurugirra ngu neekozesebwa kubi osanga omuntu yagikozesa mu mulingo ogutahikire yayesiitaza mutahi we nkimalirra kireeteriize obuzibu mu maka rundi ha kicweka rundi habagonzangaine

Obu mba ntaine byokulya ebirukumara nkira kucumbiraho otucaayi nukwo tusobole kwiguta

Kintu kikuru muno kwetantara kukozesa ebintu ebi omuntu asemeriire kukozesa wenka habwokuba obumu n'obumu mh biso kukwasa omuntu ondi oburwaire nk'ekyokurorraaho nk'enkinzo rundi ekikwaso rundi wempe wempe obu ekukozesebwa omuntu ondi neso kukuhembesaniza ekuhe oburwaire

Omwebembezi asemeriire kweta obukurato nukwo busobole okuleeta obusinge omu bantu hamu n'eteeka omu kicweka kyaitu

Ensonga eyeerukukira kuleetwa obutandwa ha nguudo z'omu Uganda nukwo okusanga abantu abakusinga obwingi rundi abakukira obwingi nibavuga ebiiruka byabo ha nguude batamiire rundi nibavuga batakumanya oburorwaho bw'enguude nkooku busemeriire kukozesebwa n'okutamanya amateeka g'oruguude rundi emigenderwaaho y'oruguude nkooku erukukozesibwa

Omwana w'obwisiki ninsagika ensonga y'okumugarra rundi kumutwara ha isomero habwokuba nikimukoonyera nawe kwega amagezi amahyaka aga abaire ataakumanyire kakuba aba atagenzere mu isomero rundi nikimukoonyera okutasobezebwaho rundi kwetaba omu nsonga z'ekikuru akyali mwana muto nk'okutwara enda

Sande ngenda kusaba obu nkurugayo ninyija nindya ebyokulya kandi ningenda kusemererwa n'abantu abandi

Kintu kikuru okwega ha buhangwa bw'amahanga agatali gamu kumanya ebimu ebitali omu kicweka eky'owaitu

Kintu kikuru kukorra hamu omu kicweka ky'owaitu habwokuba kireeta obusinge eteeka n'obumu mu bantu abarukwikara hamu

Nkira kugonza kubyama nkahuumuraho obu mba mazire kukora emirimo yange kandi nkira n'okwenda kurora obuzaano ha tiivi

Kintu kikuru kwetantara kukozesa n'abantu abandi ebintu ebi omuntu aine kukozesa wenka nukwe ntusobora kwetantara endwaire

Abakazi bakira kulima n'okuliisa mu kicweka ky'owaitu abamu bakira kutunda n'okugura ebintu nukwo basobole kutunga sente

Obu mmara obu mmara kulya ebyokulya nkira kubyamaho

Mu myaka etaano erukwija ninyesaniriza kuba ndi mu nju ey'amaani eya kaina rundi ninyesaniriza mu bwire bw'omu maiso kuba nyongiireho emisomo yange nkagenda ha mirimo eya gavumenti

Abeebembezi bakira kweta orukurato nukwo basobole kwegesaaho abantu ha by'obuyonjo n'okubatamu amaani kulinda obuyonjo omu maka gaabo

Enju yange nkira kwikara ningirinda neeyara obu ningisingorra kandi ningisiimuura n'amaizi n'esabbuuni

Omusaija kuswera abakazi abaingi rundi omukazi kuswerwa abasaija abaingi naasobora kutungamu ekitiinisa rundi kutunga sente enyingi kandi obuleemezi obu obwasobora kutunga nukwo kutunga oburwaire bwa siliimu

Okwekebeza obwomeezi obwa buli kasumi nikiyamba omuntu kwemanya obwomeezi bwe kandi obu araba arwaire nukwo asobole kutunga obujanjabi obusemeriire

Mu ka yange nkira kulinda ebisoro nka embuzi empunu kandi ndinda ebinyonyi nk'enkoko